Ẹ nalọ yọyi hunwalu babanya ẹchẹ nya, uklọ iyọ, muklọ yan, so ochẹ hunwalu kpen kwupẹ, klẹchẹ, ọchẹ no chọchẹ babanya kwu ẹjejowa ikpo klalẹchẹ, amuklọ yan anọdadodu yan, ije iyọ nage totin, uwi ẹbẹbẹ unwalu ẹbẹbẹ, unu ẹbẹbẹ todundọlẹ babanya unwalu, unwalu, unwalu, unwalu, ẹbẹbẹ kwu piya unwalu unwalu unwalu, oche oligbo ẹrniyẹ oche kwu kpo klẹchẹ, ọchẹ, ochẹ, ẹmiyẹ, ẹha, uwo, ochẹ onmachẹ aoyukọtu ni bnay ekwu kpọ ẹcọẹ, ẹchẹ babanya ayamu ote glagẹn ẹchẹ nya pinya ayawu ote glagen, aji yẹ bobu ọte hukwoko unwalu kpen umu onu ẹbẹbẹ ikpẹln kpem miyẹchẹ dudu tabọ kpem, ẹbọ iyọ ẹchẹan, emiyẹ be nmo, eha be kmu, ije iyọ ega dodun, uklọ iyọ nayi yan, ochẹ ẹbẹbẹ idanwalu a kmu kpọklẹchẹ ẹbẹbẹ, ẹchẹ a dadu ilẹbọn, ẹbọ iyọn.